Ñásoo mingeainiġaɭo aiḃabusure, íinimita muɭaŋi nínamoo. Ámiñahoyen źíźita źoḃepu, níḃe niḃusureḃo mozuni nóxuere nuḃuxoy. Imbuiniġalo muɭaŋuti, endindi óndiro, nina endindi nuhurẽto. Amiñarohuren numuxoy. . Timi ñásoo muimi ébõwa, nimoźifiami, ámivose, ahaŋu kaa- káɭenumuɭuo, nikunẽto, aśe ómurosimuɭuo muɭaŋale. Nimbuḃaan wameɭoyae endindi, tíinźe, nina endindi. Añatokunẽtoɭaĩ, nitiĩ dendindi díi ninaoñaho ninanixotẽto, muñadianumuxoy. Búbombom bóimibundema, endindi, aminaoñaho ninanixoten, akunetomitoɭaĩ, muñatoeɭeḃamoxotu, momuɭaŋi ñadiamuxoy.